ترا الفن والعلوم هم مب- هم مب يعني عكس بعض. الفن والعلم هم يعني يجون إيد بإيد في العالم، هم مهمين بنفس الأهمية بالنسبة ليي. أمم لكن ما يعني هذا مب قانون ان لازم العالم يكون فنان، لازم الفنان يكون عالم. الواحد هو يسوي الي يبغي واللي يحبه. واذا غصبتهم على شي يصير العكس، ما يبغون يصيرون ما يبغون الفنون ولا العلم.